Omukali atandika okwaba mwidwaliro ngaa alimwezi gumu kweyuna okwetegera mbeera ngeri jarimu mukidakye

Enkyukakyuka eriwo embbera amaka gaisu okufuna enkulankulana kiyambire abantu baisu okwaba kuluya kiyambire abantu abandi bona okufuna emirimu olwo kusoma kwaisu kiire kitusomere

Obusenta obwo obuli mukyalo butuyambire ino munkulankulana ekyotaka; bitabo, kalamu, oyaba mussenta nosobola okubifuna awo, nga okaali okutambula lugendo oluwanvu.

Muntu nga asomere mukyaalo kimuwa edoboozi ku gavumenti, anti awo atianu amaite okuwandika nawandiika ebaluwa projekiti yona yona esobola okwiiza omukyaalo anga waliwo abantu abasomere.

Muntu nga asomere omukyalo ekyo asobola okwirya esavisezi omukitundu okuyamba abantu etebasomele kusa kuba esavisezi ntuufu.

Omuntu eyasomere, aba atyanu amaite ebyawuwangwa, byonabyona ebyakola nga amaite, nga akozesya byabiwangwa ebyo.

Awo tosobola okubala emmirundi mingi Airtime ogula kumobile money nga otaka kusindikira omwinawo osente okozesya mobile money, nga otaka kutolawo sente withdraw jona jona okozesya mobile money

Obulira obulamu bukwokya oba waliwo ekikolo osobala okufuluma muyunbayo noyaba mudwaliro nibakukebera nibafuna obwijanjabi obukusanira okujanjaba